Injo nakke, nu kuisse a injo nu hewanga nu nganua <hesitation> nu talasa lalang ri era se-selain anu juku <hesitation> anu <hesitation> gurita, <hesitation> doang, <hesitation> anu <hesitation> kombeng pole, <hesitation> biri-biri, <hesitation> anu todo <hesitation> buaya <hesitation> injo tokji mantang.